हांगा परम्परा हांछेर भार दिता। लोकांड सांगीत, नाच, कविता आवडता। आर्ध हो एक फामाद नाच। परम्पारिक खाणा जेवनात कबसा आनी खजूर हांचो आसपाव जाता। देशात आदर, वीनयशीलता आनी घाटमुत सामाजिक संबंध हांका मोल दिता।